Esa, dua, tedu, epat, lima, enem, pitu, wadu, siuw, mopudu. mopudu esa, mopudu dua, mopudu tedu, mopudu epat, mopudu lima, mopudu enem, mopudu pitu, mopudu wadu, mopudu siuw, dua nepudu. dua nepudu esa, dua nepudu dua, dua nepudu tedu, dua nepudu epat, dua nepudu lima, dua nepudu enam, dua nepudu pitu, dua nepudu wadu, dua nepudu siuw, tedu nepudu, tedu nepudu esa, tedu nepudu dua, tedu nepudu tedu, tedu nepudu epat, tedu nepudu lima, tedu nepudu enem, tedu nepudu pitu, tedu nepudu wadu, tedu nepudu siuw, epat nepudu. epat nepudu esa, epat nepudu dua, epat nepudu tedu, epat nepudu epat, epat nepudu lima, epat nepudu enam, epat nepudu pitu, epat nepudu wadu, epat nepudu siuw, lima nepudu. lima nepudu esa, lima nepudu dua, lima nepudu tedu, lima nepudu epat, lima nepudu lima, lima nepudu enam. Lima ne pudu pitu, lima ne pudu wadu, enam ne pudu. enam ne pudu esa, enam ne pudu dua, enam ne pudu tedu, enem ne pudu epat, enem ne pudu lima, enem ne pudu enem, enem ne pudu pitu, enem ne pudu wadu, enem ne pudu siow, pitu ne pudu. pitu ne pudu esa, pitu ne pudu dua, pitu ne pudu tedu, pitu ne pudu epat, pitu ne pudu lima, pitu ne pudu enem, pitu ne pudu wadu, pitu ne pudu siow, wadu ne pudu. wadu ne pudu esa, wadu ne pudu dua, wadu ne pudu tedu, wadu ne pudu epat, wadu ne pudu lima, wadu ne pudu enem, wadu ne pudu pitu, wadu ne pudu wadu, siow ne pudu. siow ne pudu esa, siow ne pudu dua, siow ne pudu tedu, siow ne pudu epat, siow ne pudu lima, siow ne pudu enem, siow ne pudu pitu, siow ne wadu, siow ne pudu siow, esa ma atus.